﻿Waɗi, belu, kunu, feɗu,. baɗu, bacoɗi, baci-belu, fifeɗu, Nƃannu, Nmbad, ka waɗi ka belu, ka kunu, ka feɗu, ka baɗu, ka bacoɗi, ka bacibelu, ka fifeɗu, ka mbannu. ishirin dadai, waɗi belu, kunu, feɗu baɗu, bacoɗi, bacibelu, fifeɗu, mbannu Nnbad, talatin waɗi, belu, kunnu, feɗu, baɗu, bacoɗi, bacibelu, fifeɗu, nƃannu mbad, arba'in. waɗi, belu, kunnu, feɗu, baɗu, bacoɗi, bacibelu, fifeɗu, nƃannu Nnbad hamsin, waɗi, belu, kunnu, feɗu, baɗu, bacoɗi, bacibelu, fifeɗu, nƃannu mbads sittin, ko waɗi, belu, kunnu, feɗu, baɗu, bacoɗi, bacibelu, fifeɗu, nƃannu mbad nnbad bazubi baci belu koh? wadi belu kunnu fedu, nbad bacodi baci belu, fifeɗu, banu nbaɗ, zibififedu woɗi, belu, kunnu fifedu nbanu nbacodi bacibedu, Nnbad-Nnbad suy fifeɗu yauwa waɗi. ﻿Belu, kunnu, feɗu, baɗu, bacoɗi bacibelu, fifeɗu, mbannu, Nnbad casa'in waɗi, belu, kunnu, feɗu, baɗu, bacodi, bacibelu, fifeɗu, mbannu, Nnbad dari dai-dai dari ka waɗi, ka belu, ka kunnu, ka feɗu, ka baɗu, ka bacoɗi, ka baci belu, ka fifedu, ka mbannu, ka Nnbad, kari ka nbad waɗi, ka belu, ka kunnu, ka feɗu, ka baɗu, ka bacoɗi, ka bacibelu, ka fifedu, ka mbannu, ka Nnbaddari ka arba'in waɗi, ka belu, ka kunnu, ka feɗu, ka baɗu, ka bacoɗi, ka baci belu, ka fifedu, ka mbannu, ka Nnbad dari ka ishirin waɗi, ka belu, ka kunnu, ka feɗu, ka baɗu, ka bacoɗi, ka bacibelu, ka fifedu, ka mbannu, ka Nnbad, Nnbad-Nnbad dai ka talatin. Wadi, belu, kunnu, fedu, badu, bacodi, bacibelu fifedu, mbannu.nnbad darika hamsin, wadi, belu, kunu, fedubadu, bacodi bacebelu fifedu, mbannu, nnbad, dari ka sittin. Wadi, belu, kunu, fedu, bacibelu, fifedu mbannu, nnbad, -nnbad yi zuyi bacibelu waɗi, belu, kunnu, feɗu, baɗu, bacoɗi, bacibelu, fifedu, mbannu, Nnbad zubi mbannu, waɗi, belu, kunnu, feɗu baɗu, bacoɗi, bacibelu, fifedu, mbannu, Nnbad, <hesitation> dari belu dai-dai.